मैं तो गुल्लू गुल्लू खानो मिसे काजे तो वारू लगे गुल्लू खानो ना गुल्लू। बोलनो ती वारू मैं तो गुल्लू गुल्लू <hesitation> वारू लगे। पन कोई कोहे कि आज कोल बिमारी गोनी होई रहे ती पुर्या कोहे। कि मैं गुल्लू नी खाने वाद जादा गुल्लू नी खानो गुल्लू खाने ती सुगर। हुई जाए ने फिर काई नी खवाए ती गुल्लू भारी गुल्लू नी खाने उसा। कोहे पुर्या पन काई कोरू मिसे काजे तो गुल्लू जी भावे गुल्लू जी भावे।